<hesitation> اكتر مهارة نتمنى تكون عيندي هي تعلم مهارة تعلم اللغات ابسرعة لان انا لو كان عيندي المهارة دي كنت هنتعلم كذا لغة ويمكن كل اللغات العالم بسرعة رهيبة. لان المهارة دي هتسهل عليا التواصل مع كل الثقافات التانية المختلفة وهتفتح عليا افاق جديدي. فهتوفرلي فرص في الحياة اكتر، سواء في الحياة الشخصية أو الحياة المهنية وهي دي اللي انا عاوزاها ونقدر نتواصل مع اي حد انا عايزاه ونوجهله وجهة نظرة. ونقدر نشتغل في مججال الترجمة ابتعاي وبالتالي نقدر نحقق ربح اكتر..